أحب إني استكشف المحيط، ما أحب الفظا، المحيط به أسرار وبه كائنات بحرية، كائنات أحيانًا ما نعرف عنها شي، وأعتقد أحيانًا يخطر ببالي إنه في عوالم مخفية في المحيط بحاجة إننا نستكشفها.